me̱rethe eki, eki nomere thonaho mere ze muore, me reze igari mereze owharikpobi no arere evae ekī otor na evae ozo na nomeberia na mere tho eki, udhoẹre eki me be tho na me, jeyo emo̱ esa, emọ esa no meye na, me who ozah me arue ghonre kpobi no me teje who ozah fiho uulwho no inai mava rona me teye emọ esa, re meteye ọvo obọnana, emo na nu meyena eki na no me be thonaethe meje wume emo mena kpobi kpoho isukuru erao ozo na je kpoho̱ isukuru logbo evaọ ozona, eki otor na me jarie who ishedi merọ tho eki, meneze owharikpobi nọ are̱re no are̱ theremu te enọ arero therumu urhobo te eri isoko te ere awho igbo enena kpobi mereze eteh meje wure emomo eteh meje yọrhọ emomo na kpolo, meje jarie buwhọ uwho me na me ri ruere he bete me buwho mebe ru, mete rue reno me reje kwakpo obuwho mena mave emomena neje jarie eveva otor ozo na me be rila na bete me owho ozo họ me owho idheze, me te ze orọ eva ozo, ozah me owho ozana meteje ye emome na fiho oza na emo ene me na aje kpoho isukuru nakpobi be̱te obonana orọ seseh na oterho obọ egmofa obọ egwo urhobo narese oghara oborọ be je kpe isukuru eva obonana ode rie areseno progress.